Nemwi mazi ngila yanona na safili nayana nalola mola ya mala ya kwanz kusafiri na naya hapapa Sumbawanga na panona ilepa Sumbawnga papa nainji funza mambo mavule sana sanasana chino chamvutie babwa Sumbawanga uubize wayantu antu ya kujishugulisha kani ni biashara ko ya- ya- yanchonchie nani kwene mwenzo wane nanju kutamani kwamba ningachawa yani kwe mmaisha yaneni ngacha nkundu kufunguli biashara yawonsi iyeni kolola ingaya ni faida mmaisha yane ko ijambo lia kuombi biashara pawapa SUumbawanga lia mvutie nkani na natamani maisha ane wonsi ninga, ningaya- ningayaishi pawapa Sumbawanga umuzi unina unona hela nalola kati ninga vuti ukwishi na- nao apampanda pampanda naile ninge mkiya inginti yukwishi shughuli zinina za kimaisha lakini sanasana chiuna ili njifunza papa nai ndola pai aliaye wanzipe alafu pali ni- ni- nishughuli ziya- ziya- ziyakibiashara unga ombela papa na zinga kusaidia kuleta maendeleo katika yanu kuishi ngata vivi